eme one manggarai aku eme one mbaru pake aku tong <hesitation> donde pake baju sot koe sio, wa mai'n gah deko apa kat deko deko toe ma deko lewe toe ma pake deko lewe deko deko koe kat kole nggitu. Eme nggo tong ngo one ngo duat sio tong itu po nggo pake deko lewe baju lewe kole nggitu. Ai pake bengkap sio ngo one ngo duat tong ai kole itu tong ba haju, ko ba ko ba ute sio, nggitu. One mbaru tong gah eme nggo donde keta toe ma pake baju sio pake deko kat nggitu. Ai one mbaru tong toe manga do pande apa apa, paling tong one mai ise mama kut <hesitation> bantu bantu ise kut cuci piring ko apa sio nggitu, ngo teing ela teing hang ela eme nggo tong ngo one nikah data sio eme one mbaru tong gah pake kat deko wokok agu baju wokok sio, ai kut nggo toe ma danga do pande apa apa. <noise> eme nggo tong ga pas manga apa pesta ko apa sio ai ami ata ngasang toe manga na wina one one beo jadi ami ga eme ngo ket eme nggo tong le gula'n ga pande kema nggitu. Ai one mai keluarga dise'n ga kudut nggo tong siap hang kut ami. Ai pake ket baju sot haer pake one mbaru dami sio bo. Itu tara nggo ga eme nggo otng sampe le mane'n ite tong pake baju situ tong ga, nggitu. Eme nggo le wie'n tong ga pake ket deko lewe, sepatu wa mai'n, eta mai'n ga baju haer baju kemeja sio ai nggo tong sampe wie nitu ai acara resmi hitu ga hitu keta acara'n na pande kema dami hitu. Poli hitu eme ngo apa ngo gereja ngo gereja tong pake deko tisu pake ked beta mai'n ga pake pake baju kemeja hitu haer one pesta sio nggitu tong one gereja kole one mai gereja tong ga pake kat baju wokok ko pake deko wokok ai nggitu tong. Kole ngo one mbaru data eme kole gereja hitu tong ai cenggo cenggo inung kopi sio nggitu. Poli kole hitu tong ga donde ngo one uma kole, ngo one uma hitu tong paling pake bengkap sio kut nggo hia do conco tong one <hesitation> uma. Apa lagi eme nggo duat uma uma kopi sio hitu tong harus pake baju lewe deko lewe nggitu. poli itu tong ga eme nggo pas acara apa acara one gendang nggitu. Acara one gendang ami tong ga pake kat deko wokok bone mai'n hitu, peang mai'n ga pake songke sio, hitu. Hitu tong beta mai'n tong pake baju bakok, beta mai'n pake tosong apa itu topi topi manggarai nggitu. Eme nggo kole itu tong ga ite tong paling sampe wie'n di nitu tong, nitu tong ga manga maen kartu toe ma ganti baju sio. Itu po nggo kole tong ga jam apa sio jam duabelas. Eme nggitu kole itu tong ga langsung ngo one mbaru, cai one mbaru tong pake pakian apa ket pake deko wokok ket wa mai'n nggitu. Eme nggo tong ga ngob lejong eme ngo bana sio ngo tadang hitu po nggo pake jeket kut nggo apalagi ngo ngger eta ruteng sot ces harus pake sepatu wa mai'n deko lewe harus pake jeket sot tebal koe ce koen kut nggo apa keta one mai ces pe nggitu.